Momba ana lambondriaka ndraika, lambondriaka de biby manan-saigny izy dia mipetraka agnaty ranomasina akagny fa sy an-tamboho aty izy mipetraka, izy a de mampiavaka ananjy de izy manam-pitiavana, manam-pitiavana namana izy, miaraka aby foagna zare nefa miara-mandeha mirohondroana akeny, dia izy koa manam-pitiavana olona, afaka magnavotra olona izy na misy olona rendrika agnaty ranomasina akagny.